<hesitation> لو خيروني بين رحلة مع أصدقائي أو رحلة مع شريك الحياة أكيد يعني كنت حنختار رحلة مع شريك حياتي يعني، <hesitation> حتفيدك يعني حتى في علاقتك معاه وهيكي، وحتناقشي الوضع يعني اللي مضايقين أو منزعجين منه، على عكس يعني <hesitation> رحلة مع الأصدقاء يعني حتكون يعني ال- ال- <hesitation> المرح والمتعة بس.